عشان تخبز كعكة بسيطة تحتاج لمكونات مثل دجيج وسكر وبيض وزبدة وفانيليا وبيكنج باودر واول شي تسخن الفرن على مية وخمسة وسبعين درجة مئوية وفي وعاء كبير تخلط الزبدة مع السكر لحد ما تصير كريمية ولونها فاتح وتضف البيض، وبعد كده تضف الدقيق مع البيكنج باودر وتمزجهم كويس وتصب الخليط في جالب مدهون بالزبدة وتحطه في الفرن لمدة ثلاثين دجيجة